हाँ कुछ देशु का नाम यू छ जन कि: भारत अमेरिका चीन जापान रूस ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड इटली स्पेन मैक्सिको अर्जेंटीना कोरिया (दक्षिण) स्वीडन स्विट्ज़रलैंड नीदरलैंड